الساحر كان يسوي تعويذة يديدة بس بالغلط صغر نفسه وصار بحجم النملة، الحين كان لازم يلاجي طريقة عشان يرجع لحجمه الطبيعي، <hesitation> بعدين التجى بمخلوجات صغيرة ساعدته في رحلته وكان عليه يواجه تحديات لين ما يلجى تعويذة ويرجع.